<noise> <hesitation> A pen how na i wok, ep baran aning anlon, apep taem nah u atoron ep, baran nah ting anlon larep <noise> bulut oi- ep- sah nah- i- par- sou anlon api- han kating anep baran nah- u- ator on. So ep taem nah u atoron ap nah- u kilangi kanak irak el rop, ap ol bailai kating el pus pirim is- ap ol ator saloh. <noise>